يعني تقريبا يوميا أمشي لي خمسة آلاف خطوة. <hesitation> يعني مثلا خمسة آلاف، عشر آلاف على حسب. لو <hesitation> الجو هادي وكويس، <hesitation> أمشي عشر آلاف، وأسبوعيا تقريبا سبعين ألف أو ثمانين ألف خطوة.